फोटो फ्रेम को असो उप्योग में लियो जाज। कि वो काम भगवान ना की फोटो ना भी जड़ाई जाज। और कोई मनूस ना की फ़ोटो ना भी लगाई <hesitation> जाज। हाँ भगवान वगया सब की लगावज फोटो ना इना काम का लिये रह जौर भी कोई सीन, सीनेरी ये चीज ना भी वो काम जड़ाऊन रह। तो वो फोटो फ्रेम में जड़ाई ना और बहुत अच्छी तरीका से सुन्दर लगजवा। और थोड़ी हर चीज वो काम सुरक्षि सुन्दर लगजवा और थोड़ी हर चीज वो काम सुरक्षित् भी रहे फोटोफ्रेम माँ। इन काम के लिए वो उपयोग माँ अवत कई तरीक़ा के अवात। कई तरह की सुंदर आवत कोई लकड़ी के अवत बनी हुई आवत फोटो फ़्रेम।